Nan min nukuan' a'min únj chiñánj únj kwenta kwenta riki kwe' riki nej kwi suana, kwe'ngo, kuhuij, kwe'ninj, kwi ka'anj, kuñun', kuetan' kutungu, nan min ge' kwi 'ngo ke riki 'ngo suana.